ځینی خلک په زړه کی ویره لری او فکر کوی چی یو څوک او یاهم یو شی یی تعقیبوی. دا خلک همیشه په بیره کی وی. کله چی تیاره وی نو دوی خپل شاته ګوری او له خپل سیوری څخه هم بیریږی. د هرڅه څخه ویره لری او فکر کوی یو څوک ورته پټ دی او په زړه کی یی ترس وی. دا خلک یوازی چیری نه ځی اوکوښښ کوی د ملګرو سره واوسی.